namanya <hesitation> atin kun akama haryya kiyaa kalesiinen hashere <hesitation> yaani sapa yaani min kanke kasit wollin nyana <hesitation> ammotuu ralle fudedii aratan anen diko ak hamtu uf dagaa diko hin kanneda dandee wokti sun dande <hesitation> bare sun hindufu dub ralle fudedi aratan anuma sametaa dandee wollin hinjirannuu ammo guyya dibi ralle fudedi wwou hiishheini annum wamii bidii middasi